टॉच्पिन असर हो है। कि तरहें चो काक दियान तरहें तोसली पात टेली तर आवे तरहें चे। <hesitation> काई जाधो चोकर नो तोसी रोहे। ते तरहें आपनो काई तीनां तरहें डाल देजेन। ती आपनो काई एक दूसरा पेंचा काजे चीप काड़ जेन ती काई तरहें डेखालिन। त तॉच्पिन काई जाबर जे ती काई चो काई असर तरहें तरहें काई निकलिन काई वा रोहेश खुलूच चाए। काई भीचड़ा जाएन <hesitation> चे आपनो काई कापयां ने बूक ने रोहेश चे। काई तरहें काई चे तॉच्पिन वारोज चिपकीन ने रोहेश चिपकेला रोहे ती तॉच्पिन वार। जे अतरा मजबूत रोखी चे काई कापयां ने फाठणी नी दें। तरहें स्टेपलर मा या <hesitation> तॉच्पिन कोई हम रेन जालते जी नां तोच्पिन कोई बाकी जे सहर ने रोह थी। जाएन काई स्टेपलर कोई जी नां।